Igga mi wona emi woodi cembe waylutuki ɓerɗe yimɓeeje, ko mi heɓata cembe nyawtuki, nyawtuki fuu wongu nyawu, to mi heɓii cembe waylutuki ɓerɗeeji yimɓe, mi waawaay mi meema ɓerɗe nyawtayɓe e ardiiɓe, ngam ɓe ndaro ɓe ngaɗa fuu ko haandi, ɓe mboɗɗina leydi.